malatin baree atin nafsi pumzishit kofaa tee ijeemt afadhalin sitia nam wolin yatee borbadee, malatin nam wolin yatee kabaat, naam harriyya keti ama nam oboless ketii wolin yaaten, gamadenii woat kofoltenii hinridhikiteeni ammo akk kuun hinridhikituu akk suun.